टोस्टर मशीन इलेक्ट्रानिक मशीन को है कि इरेम। <hesitation> नरम चीज डाले ते पलिकाजी। भुजिन कड़क कर देई काम रहो भुजुनो बहुजनों। में काम काई रहो कि पलो <hesitation> काई। भी चीज डाले तेरेम <hesitation> वारू कड़क। कर देई न कुरकुरो बने देई मशीन मा एक खोटक। आवे तेनांग दबाडे ते पलो अटोमेटिक टाइम पर ते। पलो जोबी ब्रेट डाले तेनांग आजी सेकिन भुजिने बहार। फेक देई पलो एक सुनहरो एक। <hesitation> कुरकुरो टोस्ट तयार हुई जाई।